ମୁଝେ ତୋ ବାଇକିଂଗ ରେ ଜାନା ଜ୍ଯାଦା ମଜା ଆଈବା। କଲେ କୀ ମୁଝେ ରୂଚୀ ଯେଶୀ ବାଇକିଂଗ ରେ। ବାଇକିଂଗ ରେ କାନା ହୁଆ କି ତୁମ୍ହାଂ କୋ <hesitation> ଖୁଲା ହାଵା ମିଲେ ବଡା ବଡା ପହାଡ, ବଡା ବଡା ପେଡ, ଦେଖ ଵାକୂ ମିଲେ ବାଇକିଂଗ ରେ। ବଢିଯାଂ ମସ୍ତେ, <hesitation> ଗୁମ୍ତେ ଗୁଂତେ ଜାଓ, ଦେଖ ହୈ ଇଦାର ଉଦାର, ସବ କୋ ବଢିଯାଂ ଲଗେ। <hesitation> ବାଇକିଂଗ ବହୁତ ହୀ ମଜେଦାର ହୋ, ଅଚ୍ଛା ଅଚ୍ଛୀ।